Blenderiq ummaq tuu jaos, et näütüses smuutit tetäq. Aga ka mis egänes söögiainit, mis saq piät <hesitation> piinüstämä vai ütitses vedeligus tegemä.